Ma putai yawai nusa de hela'i ya miwai niwi tetu puya patai oooo ma butaia iya ke o mahasuana matai ma tana ulu yela matai ma hono endeu matai ma iya yakale mayane mdesepu ma'am ndue mahono makakeu mahono madu na nama mahaluku wae ma wae wese kade huduwoe tamata o tawei si siloi wae mshayamanede mahalila uwesi na se'usu wai mayamane na kai tian na masih mahono laya e isi sa'awai mi sita e pasaleta ho mahalila mahalila tuka tina ma de maile de mahaluku mahaluku wae layani luma dawese mahono madu mahono madu nama oina layak keang senai isa'a ding pasaleta na ma'ania sehedeka na kai tia si halammana uwei se as asuku azasa'awai mu pas antua waemu pasaleta Aseu lu ya mane dew o'e aselu woho'e waye ya mana de az aselu se yahu asohoe mo asohoe mo damu oh oh tumu tai lampai'i na wai mayamane de ma sepu sa'i mahono mah eaele ma ma sab sahaide makalea desa hai mahono malama ada tekehe la e. pena muide wai mandek ko kaitiap pei apone mahono madu te tuka maile maile tina maile tufazwaw halatas itu kake simahono mahalila ho mahalila tuka helai'i wai nusa de mahono maaa hono ho mahono pegi pekai pegi pekai wailumma yamane si garate puil le'e le'e waitekala peli apone pedi sapanwana sepusi sie le'e wainusa de mau kudail le me ya liwai newe tetuk watai ho ho nama mahanusu'u usu mah o'tien ma pina de mapitia layade ma seandama Ma utu u'hono ma balai desa desa haike mahono adate sebue maho koro noke'e sihono ane anea tina lera oisa si si ho si o nakatian a namahaluku sepungun na dawese mahono mahono sepu sahai'i namu mapinauk ke sita sidu si tete wapute ke sita sitete na dahawesi si lue due a atune laun ni dawe sese ka'ammapi mana wasitasis su si zuna dawesi si suku mayane ke dawe zizileon na mahaluku sepuma na mahamea si habme maha piuna siabmea dawe se ma ite sepuma si oina tersiubmuana ma mahono madu mahono madu tuka tina wale tina kau mahele matai masa'a waing i e wasngate wa wa matai wasinate na dawese matake dawese duen mahalahu laya. diluar sena tena dawe se maloa maleo dawese matai ma pitie oktua mapitie laya laya itue wain pasaleta na penamike tuka mami wain newe te tuka ma kaelea mawake peu kuru siloi le mahono wake Mahono wa keke mahono pelang gezel model ma tatele'e duwe ma wake wake peu uku namahonot's ada te'um matue soke heke mi sinai se sono mahono abiasi matotasi semo matue maini duwesi hapiase mo si inu duweka mo mainu duwesi mo na tuka na mahasuana duwezi mo siata hasmanadu e mamo'o me namama'a hono apiase ho sinesi mamata <hesitation> mai kila amata i naem dewu kai tia sisini mo na tukahede mo yami duwe puku dembahono apiase mo'o ede penamu itu kai deda we sema ho hongo wake de mo hape te wake lepai penamu itu ka dep ite duwe puku depat mahono hapiase mo yade ite duwe puku udesamaliana nama ite duwe latuho muder makan donya makan donya ma'a mahono apiase mo'o wari wa wel wela latua mawari wa mahono demu ma'adatu duwe wariwale na tuka nai hede ma wari wake nama siloi wae mayamane sie selu na nasata de sie sel lutulo nai desai E puang akuse si siane sitanaem msi msi sianea mo si anea sia otiamoi moi se tana'i me namasi loi mu teimalu waipis waisia ho matukawai si yamane masu' elu saha seng ma tane moisi toni mo mode pai pai pai namui kai tial kai kei na kai tiak'e siana luwe ewe ma na uwe amwanisia pelu ada natuka hede ma hono ma. ina penakumer sena mahono a duwe smat tuwe du'u matue soe due ma'o wareng waden nei tukahede mus'a keinya namata pe pe kaina muli de upu la ra latudeda o seng imasenawa mau bo honoe a mahonoe ploho ho apai'i pai mude ma araptil kau ma'sou itu ma'sou ho so penamu itu ka inai de nai de apelu adadue u wadiklatu duwe nuwetetu sihora ho wake apone o sie yelsi selulumai wa hoye si zai si ngelus elu lumei ho sai hono sai hapya semo pai sewe sititiwa se itede zepu semoma makelean wesi mawari waru duwe si lena sa maliani nede mu duwe mu musa'a ma husenaza mama hoinole'e me Musa'at de mata yela mu laya de si mu mata keupike pie ben aku moi dehoma hono le na tu kahide dawesima ma ape'uluada siti tiu wa namau de mak inani we usia moho siti tua mose ma'adat lu'eke mete tudehe la'e oi sepusaha manga hono sa'a siana matai ma oti'e mau pinda di sahate fe pusing maharate mehelaile natuka hede no watapai wanusia pelu ada kusus ni aleli aleli amia ni tiamu me hono hapease mo nadeum makaitian siana lue weimpi